Ju tziij jun jun q'ajla'neem xkin rb'an este <hesitation> atender e jun visita utz pues xtinb'an respetar njel ahora kwant, kwaant xkinelb'ik ruk'chu, chujun modo muy, muy, <hesitation> muy drástiko o kin jolik i kin b'eek eso qa utz ante la sociedad.